ولا شي، بسيطة، بنجيب مي، بنحطه جوا الكتل، بننتظر لين يغلي، وبعدين بجيب هذا كوب وأحط جواته سكر اللي تبغاه، وتحط شاي، وبعده خلاص يعني بنحط المي وبيصير الشاي جاهز.